sal 'busan na kenda na tikinda ŋutu' a to'duddö keriyat ti ŋutu' ti kuku kulo do pujö di a yi' 'dok molu ko todindi nyo ŋojik kaŋ kulo

kikö lo'but loŋ tokelani sa'yu na mugun na a tu i jibitali a ŋutu puji winiko lo toliga sa'yu a ko tolubo na bongo i piöŋ a ŋutu nyadi ko ŋutu i mugun piöŋ nagon a na lilik

yani sukuluöt kaŋ ti kokuwe kune ko todinkindö yi gbiyari lo'depa na mede ko mede na 'depa di nyo ko ŋojik kulo ko do totondinun di nyo

bgeyari lo ŋojik ti kulu kiŋajin puök wot kulu ŋojik kulo bgoŋ ko kuga bgoŋ ko denda na keri lose lo 'berön

gbiyari lo sukuluöt kaŋ i gboke ni kune a ŋarakinda mede niyo' na yi mörju parik i tokenda na ŋwajik anyen tutu i kule' gbokiyöt i kenda anyen ko dedenda tuka'de'

togeleŋ kasu i mede ko do wulundo 'borik bgoso a katodinonit a kule miradi i na miret a ko 'dok mindi bgoŋ ge net na

do tereŋgu yi na 'döti anyen gboŋ a burön na do tikinda ti jone jo a muköni mukö

kenda na a na'but parik i jonda na midijik kasu i pirit na geleŋ a ko i jonda na taliŋ kasu i 'baŋin a ko i jur 'bukuluŋ

ŋo na'but na goŋ ko dó tu momoresi nagoŋ dó pupun kune a kulyesi lo 'but logoŋ weweja gareju na gbweliŋet let dó wewejá todindi ŋojik kulak ko mede net

nan lalaju känisi i mukäk nagon a 'bö'yu ŋo long a lut kode i mukäk nagon na a tó i soron

ko ŋutu na tutunöghu na anyen gboŋ ko le jore ti yesi' ŋete' na yurö ko köyimöt anyen le kine gboŋ jore

na ŋojik lo 'di'di tiyanana dene den kitayesi ti kenda ŋo gbeŋge tokitayi na kompiyuta tokitayi na phone do pujö di ko kulo dene den ko tokitayi di nyo

'busan na sukulu na malu i ŋerot nayit do pujö di a jondi yani 'busan kaŋ i bgokiyöt yu do pujö naŋ di sukuluöt 'du'dukö kikölin kukuna sukuluöt 'du'dukö

kpiyet na kpeja di piyoŋ ku'dik ko ŋutu' yi mugun na a ririŋi na mugun na ŋutu'

aa 'nde'ya ŋo' kuwe kadi kode' kune kulya na ko 'bödu a do nu wögiri ŋo' kunök to

yani do titimba di piyoŋ könuk 'ban könuk mugun ni ne' diŋit to toyiŋga kuwe ne mimiyen nene' diŋit mugun net na gboŋ 'bakan na guwa'

a ŋo na tikinda do titimba di piyoŋ 'ban konuk mugun ni na do pujö di kuwe let lo mimiin yani mugun net na gboŋ wik riŋit gboŋ 'ban

kenda na jounda toyiŋakin kasu yi bgoke ni i kega parik ta dende ŋo na'but ko naron ko a nyo

kenda na a tikinda mede niyo' i kuwön ko ŋo' na'but nagoŋ jur lo mimindi a tindi' mede niyo' yi gboŋ a tojuwet na'but yi ŋutuu kuwe' ti gboke ni

ŋojik lo'di'dik kulo moka ret lo 'bulötö lo di wulek kobgon nene diŋit koko a tu i bibirio a ko puö i bibiriö a 'demeji yesu ti 'ba lalaju konin a do puji di a mokani kurutiyö lo jonda ret lo 'bulötö

ŋutu na gbon ko pele' na ködö tu i jibitali yu i mukök na yapani murek anyen lepeŋ na tiki winiko lo gaju mugun na lepeŋ

kenda na ŋojik nawate a lewudda a duma' kuwe yi gboke ni kogboŋ köju ŋojik nawate a ruköji' yi sukulu koko todiniki' kitajin ti mede a ŋojik luwaliyan lo ruköjini' yi sukulu ama tiyana na ŋojik nawate kune keekenda jojo ko ŋojik luwaliyan

ŋo' togeleŋ nagon ko do pure' yi toto na do tikinda ŋun tinate kogboŋ lepeŋ gawunda do yi lu tukaje 'bukuluŋ

ti na yititú i jibitali tema i mukök na yapa gelegelé anyen nan dedenda reto lo gboŋ kuwe i mugön ni kuló tembá i yapa

'döti niyo' na to'bi'bin na um nyarnyar na um 'derja loputu' an yuyurjö na go'

nan 'ba wöröji' yi lele' jur ka'de' lwölwöŋ sowut sudan a nagon nan yuŋe' katayi ako yuganda nagoŋ nan na tiyana gboŋ katani na

a yi ko togolonyesi kata nagon do a pu ko do wörö ko ŋo loŋ wöriesi ti ŋutu liŋ nene diŋitbyani arabiya kokoroju kiko ne diŋit ta tototo i kiko a do puji di ne diŋit ta 'dur let

nan totokitaju simu ko diŋitan jore

ret lo yola momoke i ŋutu lo yola konu nyoga wo a ko mugö kutuk yala rerenŋö na i lo re bgoŋ a mata na winiko lo lelenga kilo kuru ti lo jonda yola kilo

anyen do bgwoŋ a moka kilo junya mindi ti do woroni ko kamuka 'boŋ ti do konye yani bibirö i piritön na putut

ti ŋutu' luwalet lo temani' tema ret lo sukariya yi mukök na yapani' musala

bogolan nagon na rogu se kune a na jo a ko Marian ti jon ŋor kak yu

ŋutu na tutunogu na kodo nyesu kinyöjin logon goŋ ko piöŋ kata bgoso suruba ko yuret katani anyen tikinda le ko ti moji ŋo nagon na yuyuk anyen tinda le

kenda na ŋarakinda nan i todudö na tolomerian ko gboŋ ko na 'yu kenda na gbé kata ko kikolin loŋ nan pujini gurut a nyen todutdá na tolomerian niyo

ŋo nago kenda ririkin mede niyo na ŋerot yu molu na a puundö na gurusutöt a yi ŋarj ŋarju liŋ ko kaŋaranit liyo lo a tindi toŋet na 'ba nyu tu suöt geleŋ

nan deden woggu na tom lakin parik nagoŋ nan deden na a löri ako tewe

kayaŋ i bgwoke ni ŋo' logon ŋojik nyanyar birö parik lo a lumurut ko birö na kura

sukuluöt kuwe bgoke ni kune ŋarakinda ŋojik logon bgoŋ ko yeyeŋesi kase i pipilet na kenda kune ŋarakinda kilo ŋojik ko todindö na kutuk lose i kurundö 'bura ŋo nagon ko a ko kurun 'bura i engilsi ni kune

mede niyo' na kunyaraju ŋutu' logoŋ tu jujubu na mede yi gboŋ ko toyiŋakin ko 'börik gboŋ ko petesi' yi pirit na geleng nagon ta to'doruji mede nasu ko ŋarju na ŋo' ka'de ka'de' mede kata ni yi pirit na geleŋ

ye tiyanana sukuluöt kune boŋö koloki kolokin ŋojik nawate ko luwaliyan i todindö jojo 'ban nyu bge na kulu kiŋajin bot yu nu

a yani kominiti na ŋarakinda kulo ŋojik logon i sukulu ni kulo ko ŋolik ko ŋo bgenge ko bukan anyen togu kenda na se ko anyen tu ŋerot kule ŋarakinda ko gurustöt nagongiti ropakin

ŋirö liyo' ko 'bakan na kinyötöt i mugun lepeŋ lo mugun na gboŋ na munyan woji yeyeŋa a ayan a tikindi lepeŋ lo gbe'de 'bakan riŋit

kinyötöt ko lo dedera 'dek dedera lo'but ko diŋit a muköni mukö ko kinyötöt logon a lo tötiyön tiki i kolong yeyeka i kolong diŋitan kune anyen kolobgröju kurutiyö nyöbulo kökörju na lepŋ

kudu lo jöjön perok liŋ yi diŋitan liŋ lo suluja yi yapa to iŋman lakadi i yapa to buŋan yina a diŋit nagoŋ kudu jäjän ko riŋit

nan konda kitajin lwölwöŋ puwök i lor ni nagon kon gboŋ mede kata i mukak na kita a nan puji yukan

I na ködö ko kuwe' ni i mukök na yapani musala a do temani' temaa a nyen do deden ko do a lo'but